Handu wezangu hizo ambavyo zamitezama nesikute usi sinza. Niii dayama maliboyao kutoka hoo, kutoka masabufa basi nikafungulia lokamba hata ukisiva eti epata. Wana pia wakasiviga wasaa kuriayathi kuvuva twavuzo kwenda kugona pia, ethishiva kayowe kwasababu ya ugonjwa.